يلا, ikoni uoti sahba ingon, <hesitation> towilafir uka nachaley kir marachis isigjisi والله fachisa, hido dasha? Hido dachinanga irbumunego temekui, wan hikir temekul irbimunan <hesitation> tgniro? Ayg igodaninmnekumeno, aw temeku igotichiname, kir udan asha kabedaley maris. Hido ju urin asha uni kabsinga, hido urinane ju fesaha wida kachisinga ayg iga dainanano.